कुछ जानवर अपडी सुरक्षा लेकी अपड शरीर रंग च या रूप च वे थे चैंज करदा। ताकि उ अपडा पर्यावरण मा घुल मिल जै सकदू। जनकि जू भालू या सांप छन जू अपडा रंग थै पर्यावरण हिसाब से बदलद। जबकि घास मा रैंणू वाला कीडा। मेढक छन उ घास जनो दिखण रैंदिन। और अपड शरीर पर घास जन पैटर्न विकसित करदा।